बेलन का काम बेलन गोल पहिया की तरह रेवे। बेलन कई जगह काम में लेवे जसा रोटी बनाने के लिए बेलन को काम में लेवे। कसी भी चीज को गोल करबा का बेलन काम में लेवे। और सड़क पर मिट्टी बिछाते तब उसको अच्छी तरह से दबाकर अच्छी तरह किया जाता है। बेलन का आकर गोलाकार होता है। यह आकर घर्षण करता है।